हमरा ओतना कुत्ता सबके त जानकारी त नैखे लेकिन हमर छिमेकी सबके त देखले बारी कि उ सब दिनके तीन समय करावेला सबेरे, साझ या रातमे घुमाएके खातिर, ऊ सबके ब्यामो होगेला जैसे ऊ सब तीन सयम घुमावेला ।